الاجزاء اللى لازم نفحصها قبل منشترى عربيه جديده او موتوسكل جديد اول حاجه هو جسم السياره بحيث نشوف الصاج بتاع السياره فيه اى خبطات او اى خدوش او اى كان ايه المشكله الفيه تانى حاجه ممكن نشوفها بطاريه السياره و كمان المكان الى بيتخزن فيه الزيت و البنزين بتاع السياره نشوف موجودين تمام وشغالين تمام ولا فيهم مشكله